Ny fiantraikan’ny fandrosoan’ny <hesitation> fitsaboana dia lasa <hesitation> hita ny olona hoe tsy dia <hesitation> miasa saina loatra amin’ny fomba fitaizany vatana satria efa mieritreritra izany ny olona hoe misy fanafaody hitsabo ana rehefa avy eo raha ohatra ka sanatria marary aho. Dia hita koa ny olona hoe tsy dia miraharaha ny karazan-tsakafo ohanina an, lasa mifantoka kokoa amin’ny olana hafa izany ny olona. Izany hoe misy mahatsara sy misy maharatsy azy.